Nafɔ naɣudza nafoneyi awu azɔ obloni. nafoneyi afukpani. Bua nafɔne mlinɛku nɛmɛ mɛ naɣafa nudzǝli. Nafoneyi la namu atatɛgɛ la konoowu suku ayɛkʋ mu kayie bikǝ mu raŋtere eyui la mueskutu vu. Kuma kutu ɣasuku du nu sukuƒe ni. Bɔ mu ɛnake neke tɛkuɛ la wala makɛ trɛdɛ ene kura kurao kuna muɛsɛ wakutu wle. Du gameyui la nadu ɛɛ fuamu diekpe nɔbligasiɛ awudiaɣudzalila wuakonevuɛkuwani kɔlɛ kawu nɔza mu ɛɛ ɛkuduu, nu afukpa ni. Mɛɛ trɛbɛ eliɛsɛ mueyiela wuafoneyi mu akpidzo nɛtʋ, akoidʒonɛnaa, akpiliefua bi kura wafo neyi wofona banɛ, mɛ wayɔ tatɛgaani nɛwao mɛ mɛ wokeleɛsɛ bɛdi awuɛkuyɛ awu ɛsɛ nɛkudzi nɛkuyɛwani, mɔɣa kuanayɛ mawusa tunu m. Maɛdi nana nafɔnaɣa, ba atani kaya ewlɛ. Anipreƒɛ nafɔnaaka nannanvla evidze aliɛ kɔnaka nɔludi kpekpe ɔdudunu nakanɔludikpe. Mɛ tatɔluɔ lama kutu kpélifakɛ. Mɛ leyikɛ mɛ laba kelee akɔta kɛ. Ɛne kuteyila mɛ laba kɛ dodo nɛnɛ ku mu tekele. Me aŋh abuɛyɛ mɛla fusuɛkuɛdika nali kumueki la mɛbiakuɛsudu ayili na fusuɛkuɛdi ko mɔtabiele nafɔtijakɛ, manidigbo mɛ ɛkasekpe ɔnabuɛ.